شوف يا عزيزي متابعة الأخبار يمكن إنها تكون مهمة لكن عندها -مم- مميزات ،وعيوب، مميزاتها زيادة المعرفة ، والوعي، وإتخاذ قرارات مستنيرة، تساعدك في التفاعل الاجتماعي ،توعيك بالحقوق، لكن عيوبها الإجهاد والقلق والمعلومات المضللة، التشتيت ،وفقدان التركيز ،وكمان عندها تأثيرات نفسية سلبية مرة.